Tenonde oimeta ñanoi corta uña, yayepoeta rari tenonde, yaekɨ kavi vaera, jayave yayajɨata ñanepuape reta, opa yayajɨa yave yamboaja cepillo jupi, isɨi kavi vaera, jukurai yambo cuida ñanepoape